Meyɛ obi a metaa soɛr ntsɛm osiandɛ mosoɛr ntsɛm a mobͻ mpaa. Ntsi anapa biara no, masoɛr no, nna ͻabͻ ndͻnnan mpaamu. Afei muwie mo dwuma a midzi dɛm da no, na wͻbͻ ndͻnnwͻtwe pɛpɛɛpɛr a, eba fie a, ebɛba abͻto me no na mada. Na wͻ medzidzi mu no so, eyɛ a midzidzi ntsɛm anapa paa. ͻnka dɛ ndͻnnsuon mbͻ mpa ho sema eduanan no, na medzidzi. Afei m'ewimber edzidzi dze, ͻno so midzidzi ntsɛm. Ndͻnnum abͻ apa ho sema eduonu pɛpɛɛpɛr nna medzidzi ewie.